Ny sakafo no miantoka ny fahaveloman'ny olombelon anakiray sy ny fitomboany ary ny fahatanjahany. Ka raha tsy ampy ny sakafo an, dia lasa marefo izy an, dia lasa tsy ampy hery; lasa mora andairan'aretina.